لعبتي المفضلة هي كرة القدم، أستمتع أثناء اللعب بها لأنها فيها منافسة كبيرة وانا أحب المنافسة وفيها جهد بدني كذلك و انا احب ان ابذل جهد بدني من اجل جسمي كما ان هناك نوع من الحماس من المتفرجين عندما تلعب كرة القدم و دائما تصبو الى ان تكون انت هو الفائز و انت هو الذي ستتحصل على نتيجة ايجابية في نهاية المباراة بالإضافة إلى انها الكرة رياضة شعبية معروفة في كل دول العالم و ربما لا يوجد لا يوجد انسان في العالم لا يحب رياضة كرة القدم.